﻿Yaikokavi vaera mopetie tëtäpe, opaete tëta ipo retra ndive, jaeko yanderari oimetra ñanoi jokua mbaepuere jare yande puere vaera ñanemiari <hesitation> jokua tëra iya reta ndie, ani ñanereta iya reta ndie aguiye vaera oiko ñemortarei, aguiye vaera oiko arasi ñanereta rupi, jare jukurai ipuere yande yayapo tape ikavigueva jare ñañono mopeti yerovia, mopeti tëtape opaete familia retape